हाँ, हाल ही में घणो काम कड़ी राइ। रोज नई चीजां सीखण रो प्रयास करूं अने अपन कौशल सुधारूं। कभी-कभी लागे कि आराम भी जरूरी होवे, पर मेहनत सै संतोष अने खुशी भी मिलवे। जब लक्ष्य साफ होवे, तो मेहनत रो थकावट कम लागे। बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेके ऊर्जा वापस लावूं अने फिर पूरा जोश सै काम करूं।